ⵏⴰⴽⴰ ⵙⵉⵜⴰ ⵢⵉⵙⵉⵙⵉⵙⵜⴰⵏ ⵡⴰ ⵏⵎⵏ ⴻⴽ ⵏⵏ ⵏⵡⴰ ⴰⵡⴰⵏⵉ ⵙⵓⵀⴰ ⵡⴰ ⵜⴰⵔⵉⴷⵏⴰ ⴽⵙⵓⴼⴰ. ⵏⵏ ⵏⵡⴰ ⴰⵡⴰⵏⵉ ⵙⵓⵀⴰ ⴽⵡⴻⵡⴰⵔⵉ ⵢⴰⴰ ⵡⴰ ⴰⵍ ⵍⵉⵜⵙⵍⴰ ⵢⴻⵎⴻⵙⵍⵉ ⴳⵀⴰⴰⵙ. ⵍⵉⵜ ⴰⴰⵡⵉⵏ ⵢⵉ ⴳⴰⵔⴰ ⵣⴰⵀⵉ ⵢⵉ ⵜⴰⵡⵉⵢⴰⵀⵉ ⵜⴷⵉ ⵎⵏⴰⵀⵉ.